Tashiti ano uukwatya mbono nda hala maantu. opena uukwatya oundji. Uukwatya mbu tau hokitha. nuukwatya mbu tau nyanyudha. Oshinima shotango shampa waadha omuntu keena onkone. ihaa kwatele aantu onkone tashiti uukwatya mbono owo uukwatya uuwanawa. Molwaashoka oho kala ashike wafa okanona. nenge owu ningwe nayi. nenge owu tukwe. nenge owu ngwandjagulwe. tashiti ouli ashike nawa. konima yominute dhili mbali owa dhimbwa nale ayihe mbi ya pita po. Tashiti uukwatya mbono uukwatya uuwanawa wuli onga okanona. Tashiti iho dhimbulukwa uuwinayi. ashike owa dhiladhila ashike shi tashiya komeho. osho ashike ho kala wiitula musho. Uukwatya mbono uukwatya uuwanawa lela. Nuukwatya uutiyali. uukwatya wombili nohole. Tashiti shampa waadha omuntu ena ombili. omunambili momutima. omuntu ngono ihaa loloka ngaashi oku kwathela oshigwana. omuntu ngono ihaa loloka tashiti uupyakadhi womuntu tewu eta kungoye. tashiti oye omuntu ena uukwatya uuwanawa. molwaashoka opena aantu mboka yena omadhiladhilo tageya hepeke. aantu taya hepekwa kuupyakadhi wa mbanda yevi. tashsistsi omuntu ngono oheku inekele nee. ndee teya kungoye Tiindiile omayele. ndele teku lombwele uupyakadhi we auhe kehe esiku okweya. ashike omuntu ngono ta lombwelwa iha loloka. Kehe esiku ota gandja omayele omaanawa. kehe esiku ota kumagidha. ye ta mbilipaleke omutima gwaangu keena ombili. Tashiti uukwatya mbono wo uukwatya uuwanawa. Nuukwatya wohole. ohole oyo oshinima sha simana lela. shono nokuli osho oshipango shotango tango tango. takuti ngele kuna ohole. tashiti ngawo kuna tate kalunga momutima. Ashike ohole. ohole yashili. ohole ya tate kalunga. ohole ndji ihaayi ningitha. ohole yoku yambidhithathana. ohole yoku topolelathana omayele. ohole yoku topolelathana shoka shilipo. tashiti una nando oshikulya. wa landa oomboloto dhili mbali megumbo. ito vulu nande. ito vulu nando oku lya po yimwe. ndele yimwe toyi umbile mondoloma molwaashoka owa kuta nenge pamwe oluvalo loye inalu hala omboloto ya lala. Ashike sho to landa oomboloto mbali. yimwe toyi topolele mushiinda shoye. yimwe to kalapo nayo. sho to landa ngaa okalwiishi. okatama. to gandja kamwe kumushiinda shoye ngu wete kutya yakwetu mbaka oya fa haya nyengwa oku tema. Tashiti ohole ndjono ohole ombwaanawa. Tashiti ngele ondinasha oonguwo dhili mbali Tandi topolelathana namukwetu ngu keehenasha. ngele mukwetu okweya tiindiile ndje sha. tandi shi mu pe. ashike otashi kala pokati ketu tuli yaali. kapena nando gumwe teya eshuuve ndimu lombwele. ndimu nyongotele anuwa kutya ae onda gandja uusila kumuushinda okweya tati anuwa kenamo uusila megumbo. Aae oto kala wuna ohole ya shili. shampa wa gandja. to gandja naana wa tula mo nailona eto mangele mo kapena ngu e wete kutya oshike. naasho muushiinda goye tekeshi lya. oshikulya sho okuuvite ombili wete kutya okwa pewa ku mumwayina. Tashiti sho okulyo koye taku gandja. okumoho koye inaku pumbwa oku tseya kutya okulyo otalu gandja shike nenge okulyo okwa humbata shike mbela. Tashiti naku kale kwa kaminina lela kumoho kaa moneko. Owuna oku kala una ohole yashili. tashiti mukweni ngele okuli muupyakadhi kala nangweye wafa uli muupyakadhi. Tashiti ngele mukweni ota lili. nangweye kala to lili. ngele okuli menyanyu ta yolo. nangweye to kala to yolo. ngele okulipo ta dhana. tamu dhanene pamwe. Ngele okwa sindana oshinima shontumba. pamwe kwali ngaa nando tiilongo. ndee ta ilongo ta piti. taka zalekwa nee eguyo. tashiti tyapulila pamwe naye opo amuhe mu kale mwafa tamu zala eguyo. opo wo natango oshinima shonoo Shiye kungweye. tashiti uukwatya mbono owo uukwatya lela mbono handi kala nda panda. nuukwatya nda hala ndi kale ndili muwo. noshikwawo ndi kale andola ndina esimaneko lyaakuluntu. Osho naa oshinima hashi kwandjangele maagundjuka paife shoka. Aagundjuka kaatuna esimaneko lyaakuluntu. ashike opena mbono yena esimaneko lyaakuluntu. mbono owo uukwatya wa simana. molwaashoka okwa tiwa omukuluntu oye etungwa ya siikilila ombepo. Tashiti ngele omukuluntu owemu simaneka ongoye to kala wa yambekwa molwaashoka iitya iiwanawa mbyono ta kala ta tumbula kombanda yonkalamwenyo yoye otayi ku yambeke. ngoye to kala natango wuna omwenyo omule kombanda yevi. ngweye to kala wa simanekwa komapipi nomapipi.